Për prima coza ëntà pìé 'na patata e s'al e sporca ëntà lavela ën poch, pöi cuai volte a s'fan cözi anche cun la plaia, però al e mei pelela, pöle fela a toch s'al e tro grosa, pöle fela pöle fela böi opüra t'ie faze a tochetin e pöi t'ie faze frigi fricasé ëndrinta a l'öli